हमारा परिवार माँ लगभग पचीस छबिस लोग चीन और ठोकी एवरेज आगे जन हमारा बच्चो की एवरेज ऐज ची जन कुछ तोह हमारा टीनएज और कुछ हुएमृ ट्वंटीज एवरेज माँ ची और जो हमारा बड़ा चीन वो चालीसा एवरेज और पचासा एवरेज भी चीन